Karazagna laoko aiko ndraiky ai, <hesitation> misy zô tilapià, <hesitation> carpe, sabatry, capitaine, bônik, de misy koa thon, Lily, rouget.